Ny hevitro momba ny filokana am'fanatanjahantena dia tsy de tsara satria mahatonga fik- fiankinan-doha am'lay fitadiavam-bola am'lay fanatanjahantena ary ihany koa man- manaloka ny endrik'lay fantanjahantena eo am'fiainana andavanandro.